कार आनी मोटरसायकल भितर एक काय चलोवचो ऑप्शन आसलो जाल्यार मी कार चलायतालय कित्याक तर मोटरसायकल चलायताना खूब निबार सोश्चा पडता। तसाच एकट आंगल अन बस्चा पडता, पुण कार चलायताना तसा ना तेवण निबार ब कय लगणा। एसी लावन सुषेगात वाचनक येता केवाय, पावसाच्या दिसाणी जाल्यार एकदुम बरा जाता, म्हुणान बाकिच्यानी सुद्धा मोटरसायकल सोडून कार चलायल्ली बरी आस मका दिसता।